ବହଲା ପରିଯା କୋ ଗ୍ରିଲ କରିଯା ପାଈ ନିର୍ଦେଶ ଦିଯୋଂଦୁ। ପରିଯା ମୈଂନୋ କୋ ବହଲା ଆପକା ରାଂଧୀ ଗୀ କି ପରି ଗ୍ରିଲ କରିଯାବା। ତହାଁ ଇସେରେ ପଚରା ଜାଈଚ। ପରିଯା ରାଂଧିଯାର ଟେକ୍ନିକ ଭାରୀ ସରଲା ହୋଈ ଥାଈ। ପରିଯା କୋ ଗ୍ରିଲ କରିଯା ପାଈ ନିର୍ଦେଶ ଦିଯୋଂଦୁ। ତହାଁ ଇସେରେ ପଚରା ଜାଈଚ। ହମେଂ ଘରେ କୀମା ହୋଟେଲ ପରିଯା ଗ୍ରିଲ କର ପରିଯା।